Báanjoon adoonjá búunjunkanan uncáam uncí bëënjunkan báanjoon. Uler umëënţandánawun ipoţ cíí nëëntan, nëësunk ţí káafal. Báanjoon doon bëënjunkanan uncáam bëkël. Uler umëënţun injaas kákaan cí, unjá námbëëmbi ţinko nëëneejan dí páanjaas. Cíwun unjunkanani baanjoon pëëfáal. Bank aruwa cili, iñaan wëlu uncáam këyar dí bank á kaţa cí kí mëëwiki junkëënan uncáam ţí náfá iñaan dank. <noise> bank cun kaţa káanjunkanani uncáam, cun káanjunkanani uncáam. Ma jáwun cun káanjunkanani uncáam, cun iñaan wëlu dël këëyank uncáam, iñaan wëlu dí <hesitation> bank këëyank. Mëëŋalëba pëënjunkanan këënjunkanan dël, cíwun náfá dël. Mëëyank pëënţeenţ, amëënţeenţ ambá këënkáankan dël kak. Ací unjunkëënani bañaan bëliyëng tú.